பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள். உணவுகளுக்கு மேலும் சுவையை ஏற்படுத்தும் உதா. அச்சி உப்புகள் பாதி சாறு குறைந்த நேரத்தில். சரியான நஞ்சினை அளித்து பலவாகும். காய்கறிகள் மீட்டைகள் என்பவற்றின் ஊட்டச்சத்து. ஊர்செய்து நன்றாக விருப்பமாக்கின்றன. துாய்மொழியியல் மாற்றங்கள். புரிதலின் போது பல முக்கியத்துவமான. ஊட்டச்சத்துகள் உருவாகின்றன. பி வைட்டமின் பிரோதீன்கள் மற்றும் அமிலங்கள். பலருக்கும் பலசெயல்பாடுகளை பெற. உடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இதனுடன் இணையப்பொருள் உருவாகின்றன. இதனால் பசுமையான உணவுகள் சாப்பிடுவது. நம் ஜீரணத்தை நல்ல முறையில் செயல்படுத்துகிறது. சுவை மாற்றங்கள். புரிதல் மூலம் உணவுகளின் சுவை மிகவும். தனித்துவமாக மாறுகிறது. பாதி சாறு மற்றும் அச்சி உப்பு போல உணவுகளுக்கு. மாறுதல் உண்டாகும் இதன் மூலம் உணவின் சுவை அதிகரித்து. அதிகம் ஆபத்துகளைத் தவிர்க்க முடியும்.